Ţí biwínjí ngënko ngampee ngí pëncar ací: ubus, umpëlënc, ngëntump, ufúgú, ngëmënţ ngun acar mak. Umbúrú kak, umbúrú car. Á ngënko ndañoon ngí ţí <hesitation> biwínjí kak ací umboopal iyi uncat catan dí biyandar, uñiñú, unko pëţaţ ngënko ngëmënţandana ngun cí ngun anjoon cakes dí biyandar uwala pëntuk, <hesitation> dí ufanţ ací kak dí biyandar.